تكون صادق في اعتذارك، تعترف بخطأك وتوضح سبب الخطأ وتوضح مدى ندمك، وتعتذر بكل احترام، وتكون مستعد للإصلاح إذا كان ممكن.